اي اني اشوف انو الشعر لحد هسه عنده تأثير بلعصر الحديث لأن الشعر يعبر عن مشاعر و افكار الأنسانية عميقة تتجاوز الزمن و كذلك بعد تطور وسائل التواصل الأجتماعي و الأنتشار التكنولوجية بالعصر الحديث ادت الى ايي- جذب الجمهولر الجديد الى الشعر اكثر.